Në ko'o yë dun wynpi'iwëp nebya yë chid y ukä, pues ukä ech dun wynpi'iwëp je yë dun xiaj madowap ti'i, në ko'o najtyë jedun të më'okë, t'say jo'oty mo'okë, dëkëku'um jue yë uk amanatam, jadun yë dun në ko'o pën myet'sany pues yoja'am jedun, jadun yë dun, a yë chid kap yë dun wyatanyë wi'inkë yë chid du tyun t'suk majt'spë yëbe, ma'abë yë xë'ëm, jadun yë dun a yë uk kaj yë jawë jawë nyaka ma'ay, padyë ech yë uk dun nënëm kumay, yë ejt's je dun oy mëdo'obyë yë uk këxë xiaj madowëp, në ko'o oy dun ja ma'ay dun xë'ëm xyajmëdowëp jedun xyaj mabëdëkëp.